Amignahy manokana zavamaniry zany tegne tsy aiké na hoe maregny marary mo zaré na tsy mare ny marary fa rà éko fogna zaré miaigné tegna miaigna zare satria matoa zare velogna tsara miroborobo tsara zaré mivelogne miaigna koa zagny fo.